<hesitation> koxanina ni ti'ó, te kadanguina tí nde tatuna kidiná nuunó ihó dachona tidaa dachana huajillo este ajo ndachona ajo tanati dakena tinakii, luannro nruyoté naxhikona ya'ána tadakena tañoyoté kidangua iin kuan mole amarillo, xux xatana ti'ó.